الاميره لما عثرت-علي الخريطه الغامضه وسط ما هي ماشيه في الغابه-بالصدفه-ققرت ان هي ترجع القصر بتاعها-اول حاجه عملتها بعد ما دخلت القصر -انها- دخلت المكتبه بتاعتها الكبيره-وفضلت تدور بين رفوف الكتب-الكتيره عن اي حاجه بتتكلم عن-خريطه دي-حاجه مقاربه ليها لحد ما لقت كتاب فيه نفس الرموز الي موجوده في الخريطه-ونفس الصور-موجوده في الخريطه-فضلت تقرا فيه طول اليوم -لحد ما ترجمت الخريطه-وقررت انها تروح تشوف المكان دا فين